واقعیت ماته د حقیقت او رښتینې دنیا څرګندونه کوي. زه فکر کوم واقعیت هغه څه دي چې موږ یې وینو، احساسوو او تجربه کوو. کله چې انسان له خیالونو راووځي، نو واقعیت ته مخ کوي. واقعیت تل اسان نه‌وي، خو له منلو پرته بله چاره نسته. زه واقعیت د ژوند ستونزې او خوښۍ دواړه ګڼم. واقعیت له موږ نه صداقت، زغم او پوهه غواړي. په واقعیت کې ژوند کول د شعور نښه ده.